<hesitation> والله هوايتي المفظلة هي القراءة خصوصا في مجالات التطوير الذاتي والتاريخ استمتع فيها، إنها توسع مداركي وتخليني أتعلم أشياء جديدة كل يوم أحس إن القراءة تعطيني فرصة أعيش تجارب مختلفة من غير ما أتحرك من مكاني. تفتح لي آفاق جديدة سواء في .حياتي العملية أو الشخصية. القراءة مفيدة جدا